﻿أفضل طريقة ل-لبدأ يومي، <hesitation> هي أخذ قهوة، يعني قهوة بدون حليب. <hesitation> و بعد ذلك آخذ حليب و أكل آكل قليلا و أقوم بالجري قليلا و <hesitation> بعد الجري أقوم بأخذ حمام و بعد الحمام أذهب إلى العمل. أحس بأنني خفيف جدا و <hesitation> أبدأ يومي بطريقة جيدة.